إذا أنا عميلة سرية أول شي بدرس الموظفة بعناية، أتعرف على أعظائها وأساليبهم، بعدين يعني أختار هوية مزيفة تكون يعني مقدمة وأدخل بينهم، ممكن نشارك بعد في أنشطة الذكاء عشان أكسب ثقتهم و <hesitation> ألتقط بعض- بعض المعلومات القيمة عن خططهم وأنشطتهم، و <noise> أحرص على إني أكو- أحذر يعني وأبقى تحت الردادار، أهم شي أضمن سلامتي وأخرج بالمعلومات جبل ما يكشفوني.